Dabbaji latidi e hira redumun no annduden, noda e tawa nder, jonjorgal, boddi, koromborare, furagitel, e le-le'endu ndiyam e el'eldu yasi.